Ñavae yapuava, pukuva, ipoi vae, ikije <noise> misi vae, ikije tuisavae, jai pukuva, jai misiva opa oyoavi esa oime jiero pegua jare ivira pegua kuareta opareve yaiporu oimeyave <noise> mbaraviki ñanoi pipeguara kuareta opareve yaiporu oimeyave <noise> mbaraviki ñanoi pipeguara